Amesmes dengepes saungi vadi <hesitation> uthi ma utet kam mesmes. Pe ma saungi ngi techam, a mesmes ma ngo de ngu plekcha ngat chia ngua tesh ngat saungi de ngu vlek kama amesmes ma acharot. A nga mesmes marave nera lat de chlan chia saungi de ngias kama mesmes avangbik. Da mamar chia acha rot nge ma saungi de deng petha sebengang. Ngias kama mesmes ma nave namet kamagunan mat ngat, ngias nget ma saungi da abes mamar chia ngi lu chia klan chia aron nge ma. Abes mamar chia chule nge chunanga ma asegek ma temga nave chia saungi de dang be chia sebangang mandu ma ngias kama mesmes nemat kamat a gunang mat ngat. Ngias kama mesmes nave navet kama lat. Amesmes nave nge valat de ngat dama mar ngat. Ngat dema mar chia chilu vecha nge choki mamar ngebes mamar thia ngi na matha cha remgi klan mania. Mundu ma amesmes avangbichai de teahuar chia utes kama mesmes nave ngevet kama lat. De mamar chia nge thitlu vetha nge de chule nge maulul. Daka ma mesmes nave namat kama gunan mat ngat de ngat dades mamar chia ngias saungi sechu <hesitation> chisnia ngnari se ngi gas nge. Se vadi ngi ngim ama mesmes ma ngat nave na valat damar ngat. Daka mesmes ma ngat nave chia guang mat ngat dabes chia mer ngat.